Alô, pôlisy! Ia, hitanao izaho bôkà mitsangana amin'ny lavaranganakà eto kay mahatazan̈a, misy aroe roe lahy irô tsy haiko naman-drô hafa. Misy tômôbily n'olo zen̈y tadiavin-drô alain̈a ravain̈a aminay eto, kay miavià anarô e amin'ny kartie nay aty.